Rajawxiik b'la' che qas qaqil riij cha'neem che lal oom laltoom keb'eek pi jun tujneem o pi jun tujb'al iib' che qas v nem cha poon rimal cha'neem wa qaqil riij qas <hesitation> qas k'ax chek qaraq jun qachaak wuxu' qaqaj kajb'eek pi jun che chaak e nem na poon qachikyan <hesitation> qaqaj wuxu' k'o na poon nan utzilaal pi jun chaak rii' rajawxiik qas <hesitation> keb'eek nan pi jun tujneem rii' o pi jun jaay tujneem xa' kela' kiya'taj kichomb'aal riyb'al kino'jb'aal re keto'tajek o xu' kikta' chu kajaaw waxu' kikta' qachalal re laaq' <hesitation> wani' ne kiksipaj jun laj richet jun laj kityoxneme o jun laj kisipneem <hesitation> qaqil riij che qas qatziij q'a' riij re kiktujuj kiib' li ak'alaab' lal oom o lal toom <noise>